Ny amiko manokany zao gny fampakaram-bady hoe tonga lafatsy amiko de hoe magnome voninahitsy gny ray aman-dreny roe tonta, ny angatahy ame voninahitsy, ny mpangata koa omey ny angatahiny voninahitsy zay tokony sahaza azy, tsy mifangaka baraka.